<hesitation> Gne stiline volo mba tiàko hanigny io zash da an'io mba mahasarasara gne tovolahy io zash ka sy asia an'io aboabom-bolo reny na rasirasta ame sisisisigny io zany fa hanio an'io eskalie sosotry igny avao zany izy e.